Ngori nange oyo mam-mam kiyau, mam-mam kiyau gena ngone gahi ena gena ngone foli mentega foli tarigu sedaba gula coma fanili, rai ngone sojapu ena sorai rasi ngone gahi uku toma ria la ngone so yuka ena, ena yuka rai gena ngona capu se unti rasi ngone lulu ena rasi ngone so gure mentega rasi ngone oyo.